Nguraaru, aci jin gəri nən, nda lwan gəri bai, nguraaru aa ni ii gagiwak wa nən se tərra fuɗu a jəb kən gara nən kaa ləwan naa nguraaru aa ni ngəri de wunin gəri yuwan shirin aaye yuwan kwan, dəgo aaya da cafpi təkak shi dlame samana, to aa ye saati gayi tənu kwa lawan shi deu nakshi nən, su den da jəb səsu gəri da siwu. Nən naa gaamana səsu gərin nən daama caacawau aa ni du, aa ɗaagau, aa ya aani aa ɗaagau, aa ya aa ni aa ɗaggau, sannan nguraru da haɗaci naa səsu gəri. Dlamu naa səsu gəri tən nən da ta'i agwi gəri ii kunu, afa aa dapta gəri bai naa ɓaɓatl, am aa dapta gəri bai naa ɓaɓatl, harr da ɓaɓtli kutli gəri da tli. Duuta, toataru aa dlama agwai, caarawa ne aci aa ni da pi, ka dəgi da dəɗa nən kaa lawan təka agui gəri amma agui gu aa dləmatu ye bai aa vəgayi ɗa ye bai. Aci da ni da vəji ɗau, aci ye a cacpa caraman shirin naa kwan harr da ɗaagi səsu gəru da mbashi. Gulle gulle kuwa, aci aa ya dayi da gədau awi au, dani da jib ɗaagau, aa ɗaagau kadkə baabu tək buuci kə karramnok təku. Daaga du kwaya, da dlami miya gara zunturum da lankwasaci ii dəɗa da dlamən gare jaka, atu men sun ri wuna gəri, am aa təfa ye bai, aci aa fi agwi gəri ii kunu hara da ɓaɓtli. Njilo tənu aci aa gəriɗ domin aci aa dlama saka ii patatu bai. Tiilakok aa pi aa pi saka ii patatu bai, daama ndak saka ii gandərrvu nən daama nguraru, naa rrinok, naa <noise> <hesitation> kəryərya, naa dafkarak jandu kaya aa dlama kakshi ii ɗa ɓankwai ko caraawa ngum aa piwu bai se da ngwai luumo da dlami. Jandu təku akshi aa ye ngwayi saka bai ii waka bai akshi aa ɗa aa pi bikshi. Amman ɗuutatin ndak dlama sake waka, <noise> daaman kaakə gam takarak, aci ye rin naa nguwaru bi nən, ka lawan gəri aa riwu naa butkə na amman ri naa ngurarun səna aci bi vatku aa riwu, aa wuna aa ɗa rama, ko wana ƙarpe dlamu nən se ramu, sau ƙarpe kaasau, so ƙarpe kaasau, ko fuɗu ko vaɗ time dlami gara se rami kun, kaa kəmu gara se dlamu gurau saalam, saalam, saalam, ci kaa yuwan bi nən kaa zagi, kai ka agogo cin aa rama di ci be mi warra lokaci mi dlamu. Kaɗe dəgigəɗa ngum kaa kəmu aa tlayin gəri rama, amman yuwan tərrak shi den garan ka lawan shi bai. Gusku be waara gaza wa dəru, se uzənak, jandutku nda ika naa akshi nən nabai dəman dan gara se ndami gaa dərni azabai. To Alhamdulillah.